Siantifika ny mi-qualifier ny pengouin ho isana- karazagna vorogno satria izy manatody, magnana elatra. Fa aminahy manokagna izy tsy vorogno satria tsy, tsy afaka magnemba.